Warii masusu na mbowaa jaa masambii, kwasababu mbowaa jaa masambii jiji jaatumikaa sehemu yoyesi iraa, na wanii waniwa na masusu yaapatikana, koo uchache sa. <hesitation>